gott kvöld systkinin Viktoría og Ólafur Elíasson hafa í haust starfrækt veitingastaðinn

Granda hér blómstraði tilraunamennska með hráefni andrúmsloft og viðburði í anda stúdíós Ólafs í Berlín

Viktoría er lærður matreiðslumaður og reynslumikil á sínu sviði hún starfrækti meðal annars veitingastaðinn dóttir í Berlín sem naut mikilla vinsælda þetta er eitthvað sem er búið að krauma svolítið hjá mér og Óla bróður að gera eitthvað saman sem sameinar þá list og mat og Leifur Kolbeins sem á þennan stað hann var svo huggulegur og yndislegur að hósta okkur hérna þannig að í raun og veru var bara búið að læna þessu upp fyrir okkur og ég hugsaði við getum ekki látið þetta tækifæri

á Íslandi líka þú ert listamaður þú ert líka svolítill stærðfræðilegur það þýðir það að allt er einhvern veginn verðmætt allt er móralskt

hvernig var að vinna með bróður sínum

hann treystir mér fyrir því sem ég er að gera sem

náttúrulega bara frábært og eins ætti ég náttúrulega að treysta honum fyrir því sem hann er að gera en svo er hann náttúrulega með rosalega æðislegt teymi á bak við sig allt stúdíóið sem er búið að vera að hjálpa okkur í uppsetningu og annað eins þannig að þetta er búið að vera það eru náttúrulega margir sem koma að þessu

þrjátíu manns myndi ég segja í heildina þannig að þetta erum ekki bara við tvö þó hugmyndin sé kósí hluti af starfsemi veitingarstaðarins voru viðburðir af ýmsum toga tónleikar ljóðalestur málþing og tilraunir með skilningarvitin nú eru náttúrulega tuttugu ár á milli okkar þannig að hann er aðeins eldri ég ólst upp á Íslandi ég er fædd í Danmörku hann ólst upp í Danmörku hins þannig að við erum að fá svolítið ósvipað uppeldi en absalútt þá er matur og list mjög ráðandi á báðum heimilum náttúrulega faðir okkar var kokkur þannig að það er náttúrulega bara svolítið þá er það komið og ég einhvern veginn ég ætlaði svo sem aldrei að fara í kokkinn þegar maður elst upp með foreldri sem matreiðslumaður þá

frá byrjun að þetta er ekki beint kannski heilbrigðasta stéttin en það var bara ég komst ekki út úr

við komum hingað til Íslands þá ákváðum við að vera bara með og við vitum náttúrulega það að ef maður fer niður í Kaupfélag eru frábær stór jarðaber Hollandi eða Ísrael eða einhvers staðar mjög ódýr stór og rauð og flott og svo eru hérna frábærir grænmetis og á Íslandi sem gera jarðaber sem líta út eins og þessi hérna

þetta er grænt jarðaber og græn jarðaber

þau eru svolítið eins og græn epli eða

við erum búin að vera að nota græn jarðaber við vorum hérna með

kom mér líka á óvart öll svona hvað segir maður salatblöð þau eru svo miklu harðgerðari þau sem vaxa úti af því að veðrið er eins og það er þannig að þau þurfa að standa hvað segir maður standa rigninguna og storminn af sér og þá er einhvern veginn miklu meiri kraftur í

krispí og en það er margt í gangi hérna heima það er rosalega mikið um að vera í grænmetisvexti sem ég hafði ekki hugmynd um þannig að þetta var mjög skemmtileg já þetta kom mér skemmtilega á óvart þegar ég kom hingað heim og hvað þá eftir þetta sumar það vita það nú allir að það var ekki beint ég hugsaði bara við hefðum ekki valið verra ár til að vera með grænmetisstað á Íslandi

svo liggjum við hérna við erum úti á Granda og við erum hérna í kringum allan þennan sjó og fisk þannig að að sjálfsögðu tökum við líka inn fiskinn það er ekkert annað sem kemur til greina fyrir mér þá er list list

hvað segir maður sameina þetta aðeins meira en mér þykir rétt að gera hvaða mat fram hérna engar kjötvörur í stúdíóinu úti í Berlín erum við einungis með

alltaf verið þannig alveg frá byrjun og þannig er þetta frábært og ég er feginn að fá að vera með systur minni og styðja hennar

að styðja mig eins og þetta er en allavega þannig er þetta skemmtilegt fyrir

að vinna með henni því ég læri svo rosalega mikið af en þú sjálfur ertu góður kokkur nei ég myndi segja að systir mín sé listræn og ég hef mikinn áhuga á mat ég bara kann ekki að elda en mér finnst gaman að borða eins og ég segi

græn jarðaber en ég eiginlega kann ekki að elda hvaða verkefni eru framundan ég er að athuga hvað ég get

til London við skulum sjá til menningin verður þá ekki lengri að sinni en við minnum á að á morgun hefur göngu sína nýr umræðuþáttur um listir og menningu hann nefnist lestarklefinn og verður sendur út héðan úr stúdíó tólf

og heyra má á Rás eins og sjá má á menningarvefnum okkar punktur is